Vacuum cleaner tunen ishin wonn birrian tumetheni yaani ishinenin woo akha yaani wooinn dhekethenuni woo khulkhulsenunin dhub vacuum cleaner woom akhana thana wonn dhibiamu yaani ishin wonn akha laffa than hin khulkhullesith wonn birri khulkhullesith chafuu irabafti dhub vacuum cleaner woom akhasith dhub wonn hamtuamunea dhuathan wonn akhana tunen ishin akha sabunia jirti dhuathan won khulkhullesithe hii yethii